Karazagna kiraro haiko: <hesitation> tenisy, regny ndraiky findesina mandeha mihazakazaka regny; avy eo kaofa andeha hamonjy fety de ndraindraiky magnano talon, regny matetiky fatan'ôlogno, avy eo magnano ballerine regny de ndraindraiky koa magnano baoty arakaraka an'le zesizesita atao foagna zany.